Nab'eey nan li tib'iliil k'o li k'aj xaqara' li kaltan kib'an k'axaab' chi riij, qas kyaq, he kitzaq chi riij, ela' li jab'ek li tib'iliil re wural chipaam qe qatinimit Tujaal y otz richaq'sisiik, xapa' chech nemq'iij, xapa' che'el che he kajraqataj wii', mm qab'an qatib'iliil, mal ela' he qas otz qana' qiib', qas otz he qana'an, et nera' qatij jun chek tib'iliil re jun chek tinimit che k'amnaqt chaqan he otzt ust rina'iik, ek'an qe li tib'iliil re wural qas ela' qeech, riyb'al ritijiik xaqara' he ela' qe k'utun kaan chaqan ajeer taq tziij y ela' qatij nan cha'nem rii'.